A khim tomsohom mang za, hi laiyim a pyok <hesitation> timmong hin lauwa, ti tommonghom hin lauwawu. Gi baa mhi piriga mhi yit amsi mhinai a pi gyak ki, nimgu ma danka a pinawu <hesitation> ta lauwa mhin na mang bogghom, a hi mang daang kai. An daang kai gwawu, mess mwos, tin bini mess pang guh ya ti tom byetdai ni ti kuma ni byet mi da ma sheko a ni byetda a bogghom, ta mwossu mi lak e tabti panggwa ni yedda, ko dami tabti ni tabbangha mi tokha kam kwal mi sar ki mi sara laaghai mh hm. Bogghom, kai taal gu na maa kinnung mi yira nimgu ma a tommong mi wang kainanghossina, ko ɓukayat ma ni wa, ko gbamlai, gbamlai a tokn mi ana, kung kyom a tohn mi dangha <hesitation> khinpyi a tokn mi bomma kab ma bommong ai mi wang kai nang na mi pi kowanna. Nimsa nindang ki a khin tommong, dangki ge dangki guh lak da lam nimgwa na. To ti nyiya ko ma walni kainanghak a mwossong ga dabti yewu nonghai, ghi lak ai nyan yi kayi ai ghi kwa ki gu na a khinnawu mh, mh ni pasara bogghom mab nimsa laaghai ta ma wangkai wangha, gi baa tulla mi wung kai ya mi sha yibba mi <hesitation> mi pi kowana mi kub <hesitation> kainang, kub kainangha a amsi a kwalkai, ye guh na ma yis ku kwalkai a bogghom mu, ye guh ya ma dang ma bom ai mi loy kai kainang hawu. To a loy kai gwa ki guh lak a punghum kab pang iri nimgwawu. Ni mai guh nyiya mapi nimgwa wu ni khinpi mang khin bogghom, amma taan kwallu mi jal ningwa ye, ba ku alakha laaghai anna. Amma bogghom taangkwal ti jal nimgwa ye. Amma khinpyi mang khin bogghom mhinna pi <hesitation> pinnung nimsi kuma ni pung nung ha nyim. Kpab ge ki guh na kuma pang wallang wukyaiyom, tilok wukyayi, ta ma dok myellemu ma dangmi zin ɓellem suwak kai gu lak ta a tokhn a ti tokha a myellem bari mi kwana pang mesguh ta gyokl dai ɓongnongyey gyokha wur nyangi a kaah gwa wu to ta mabbang ko ai kwa ta bogghom hin na mang ge ki guh ha pika ni guh a ami tomong pung nung tommonghu. Kai dok yallawu ni ta ta kwa tiwu pang ta pi kowana mh mh, hai mi dangmida ayei suwak da suwak kyattina, suwak she piyok da, suwak pi kowana man ti tom mess kamat amma ma watti dai waddanghu to ta kub pi kiguh panyi laaghai. Nyim, ta bogghom khiyi tomong a khin gari, gabi khin yeyu ghim tom dai tomongha, ghi da sok ga da kuk mi ɓal dai tomong, ghi da wana ga da kuƙ mi ɓal dai ge mhu panam ge pyok gwa na, yibai mang kowana. To ta amyellem mu mi lak sam ninsuwu kai dok thilokha wu ma dangmi da aye suwak to ni suwak bi pang guh ta kyaatawu, mi lak she nong ku suwak pi ge ki mh- mh. Swsak ta kyaati kyanda ya ta awu ta tun mess kamaah ta tim pang kumung ni ma kaita. Pang kaita jeko tok mhi dangha wuwaiwu ta dang. Pang kaita jeko tok mi pi nimgwa nawu ta a pinung to nyinya gi kuwayi a ti <hesitation> kaassom bogghom suwak lak kyaat wukyay nyi- yawu, wukyai pang har ma sam ɓok gi panghossin ma sam tuk gi panghossin ma mwoghai yaye nyiya khiyi kum pyok, sha pasat <hesitation> kipang kwaya yayi nyiya kab ge ki lak wukyay bogghom ma khiyi ka piminghu. Mi khiya da makaranta, ti boeski pang ma tim damuwa ye mi lak sam pyok da ye boeski nya, tim zinei pang ni ge ki dabam. Ti a a kwai a je kai Ti lak sonnong a kwal ti lak nyang pyok babagasi ti lak shi ti pai kwallakma ta dang kyas da ti bak yeguhna ta tommong hu. to kab dai pasat tommong laaghaiyu bogghom mab nimgwa laaghai- ki guh kawai ɓogghom a pinung hi yuk mi nimsa nawu him bi, mhi yugh a kunghi piyokhom guh ta gi baa wad minu. Kai bilak kum piyokhu yok yim ti ghi dangmi dina a yeguh ma ada yad ta ti kum piyokhawu. Ga ghiyiyu alah a khin ghi sam kai gwa samma, ghi leti lena, nimsi yad ko a ga gwa zung wukyaiyhom gwa nya mi yok kololo ye mi da jiitdai, pangguh ta kyaatiwu ti lak kummung ni ge, kainaang baba gah ti kum di laaghai, nanagah ti kum zi laaghai, zu pangguh ti kai tiwu ti kum dhi laaghai. To ga ga ma ma da pi gi namawa, ma ɗei minai nya abai gwai whit pang mi shi ɓwat wupsi, zu in gi yok wukyayi gwa na mi <hesitation> sammang in ye guh binna a pong timmong tama kiwu ga dangmi kia, ai dangmi kub kumsi ha mhi pammawu dang mi da dang mi kub kumsiha mi pama bin ti piyok suwakhu ba ni ge pasarki laaghai mh mh alak ni pasarki hai dai to pang guh ta sam ku ti leyewu ti lak shok nimbai ai te kum piyok suwak pangha. To amma ti pang gu ta sam kwa ti shi ɓellema ti kibba ti kibba wat ai mhi mabtina ko ta ta gwa mai gu mi kaita